Huɓɓude yiite wayde jaaɓude nge sanne walla tawee ana ɓuuɓi. Aɗa waɗa hen ndiyan seeɗa seeɗa. Non tan jon kaa faa keɓaa ko ndaarataa koo. <hesitation> Saa waɗii non tan, na hawra.